Ñy manahaky ahy :-zaho tsy mahay mitaly volo; ndra ñy voloko zay, ndra ni ñy volony ñolo añilako eo zay, ndra ñy volon'olo mañodidy ahy eo zay. Tsy haiko ñy mitaly azy, sady zaho tsy mitaly matetiky ;manahaky anizayzaho fa nitaly olo avao fe tsy mahay fa zara fa mitaly olo fa tsy soa, raty ñy taliko.